Pooli ɗii mbawmi annditirde kaa ana keewi dee, so ngoonga. SaaAllahu, mi anndaa adadu mun jaati. Sabi ley nokku amen oo, kala foondu fuu ndu njiimi, miɗe waawi haalde haala muuɗun <hesitation> seeɗa ka. Jonnon <hesitation> mi waawaa hiisaade ɗi fuf. <hesitation>